Inenina isanandro zao mizaha telephone: <hesitation> indroy andro mandregna, izahavako reveil akeokeo, de ake koa izahavako lera, de refa folafolak'andro igny a, ndraindraika mavita miconnecte de akeo sy alongany, de <hesitation> refa alina iny andro a, de ndraindraika zao mavita mizaha film, mahavita mizaha film de zay no mampa elaela agnanjy.